यन ता मै जांडदू ची की तुम भोत विद्वान आदमी चा लेकिन जू तुम्हारी सलहा ची उ मेरे लिए भोत काम औली अर मैं तुमपर भोत विशवास करदु तुम मेरे लिए भोत विशवास पात्र इंसान छा ता मै तुम्हारी सलहा ज़रूर मानलू।